देखो सा हुकम माना तू आता घर में जणा भी पास्ता बनावणा तू सबसू पहला मां पानी एक पितला में उबाल हां। पछ आपणा एक कड़ाई में तेल गर्म करवा न रखा उणता मैना मसाला डल्ला और उण में पास्ता वही डाल देव उणना वेरा बाद में दुई मिनट पास्ता ना ढक्क दे दा।